Ман ҳангоми гаштугузор дар кӯчаҳои кӯҳна, дари зангзадаи оҳанинро ёфтам. Паси он боғе буд, пур аз растаниҳои рӯшноидор, паррандаҳои ношинос ва гулҳое, ки мусиқӣ мебароварданд. Ҳар қадам мисли афсона буд. Ман дар маркази боғ фаввораеро дидам, ки обаш ранги тило дошт. Дар он ҷо номае буд: «Касе, ки ин боғро ёфт, масъули ҳифзи ҷодуи зебоӣ шуд». Аз ҳамон лаҳза, ман донистам ин ҷо ман барои чизи бузург омадаам.